نحب التخييم في مناظر طبيعية ، في غابة في مناظر طبيعية باش تتمتع بالجمال نتاع الطبيعة ، وتشوف أكثر حاجات ، وتقرب من الطبيعة أكثر، والطبيعة خاطر أي حاجة في الطبيعة باش تعطيك احساس وطاقة مزيانة علخر ، متعطيهالكش أي بلاصة أخرى لا فندق ولا حتى أي شي بصراحة أنك تخيم في الطبيعة حاجة هايلة برشا.